Yes a good to learn many languages because a will help you la when you go out the tomorrow you will na suffer to find your way out other people on la side ley na know ley your english you speaking here or your dialect you speak here but if you know more than two or three as soon you get the ley will show you your way out.